"A laatanaaki kan giɗo lobbo fey. So wanaa ɗun, a yoppataakan e ngolɗoo boofol. Ko anndumi min kaa e neɗɗo e giɗo mun. Nde o yani ley tiiɗalla fuu, walaa fuu ittoowo mo hen so wanaa giɗo makko. An nee a laataaki on neɗɗo wonandekam.